هل تفضل العيش في عالم خالٍ من التلوث أم خالٍ من الفقر؟ ولماذا؟ أختار أعيش بعالم خالي من الفقر لأن الفقر وجع يكسر النفس ويمنع الناس من العيش بكرامة إذا انتهى الفقر، يقدرون الناس يشتغلون على حل مشاكل التلوث مع الوقت لكن لو انتهى التلوث والفقر موجود، تبقى المعاناة وما يستفيد العالم